Akwa nmiya pabur ka hyel thur nburu kah ƙumade thur nburu, kah hyel namtala nburu kasa nburu. E kwani bauta madan kyar na nan- nan kuli ni ƙusi ka nɗika yarƙu ɓlatida ama dak zayaru tiza yaru tsiwa yara siƙu niyaru yardi kaldufu ala hyel wa. Yar kwa gwadita ala ƙumande kamiya nguri parah guma ga luhun. Toh ga palama ka hyel thlakuri. Atika hyel thar kasa nburu ka kumade thur kasa nburu. manda kyar nakwa siyandu tsuwa ka hyel nmwa ƙumada mada nkgar na kwa wul nyuda makaranta tsuwa ka hyel zakti ashira dah. Njina uwal uwal nburu tsuwa ka hyeal nmwa kumada ka ƙumande nmwa kumada ka hyel kulumta ba shim ala ɗa, gabar da yamma kudu da arewa. Ka hyel mwa ƙumada, ka hyel hapti ɗa apah kigiw. Barka yara sulahi (s. A. W). Ka hyel nmwa ƙuma nburu ka. kumande nmwa kamaburu. Yara tsuhuwa akwa emi ka eni kura ata ƙura yaru, tsuhura akwa emi, har ka emi kura tsu yar kwa tsuhuwa kulini adi karawa yadi dar buni bara susun wa apa chivi. Kulini susum kahzi tsada ka hyel ƙalalam burci ka ya rabbana ƙalalamburu kaya rabba ƙalalal mburu ka ya brabba khalalamburu ka hyel yalwata lamburu sususm mdade bara akalamduwa kadu bara akala hyel iki godita alajin iki goditi ala annabi sallallahu alaihi wasallam iki goditi mah pabur ni tsuwa antu ya bara kata lukuma adi hausan wa kadewa amma akwa lukwa mi tsuwa adihara wa mah hausan wa ya bara may paburni ki lukumkari kayarkuri lapiya jira kjwa hura ka hyel mau akama jiri ka ƙamande mau aƙumajinin apatu jir bara yani tsuwa yar de zamtu ɗufajirwa kayar nutu lakutu jira barani <noise> ka hyel vula yaru may pabur tu jira barani yade purawa kayar namtu dafajini <noise> ta ola amma ta sinsuwa msira wa ya kwa chiɗa akala jini kajir yafetura, <noise> yakwa chi da aƙala jini ikha pra kajir yafe tura. <noise> <hesitation> sinda ai amma tsu kipula mana ka hyel mau aƙamamda ka yarabbana mau akamamda allah ya kare mu kasam mu ka hyel kare talam buru ka ƙamande kare talamburu <noise> awu m waam an mouvirwa na kullini an mouvirni antu barka hyel ka barka naɓi ka hyel namta ka kamande vu akwa laku ka hyel hang kamburu kuri duniya lapiya ka hyel mauƙamamburu jirna ol'ola ka hyel tharyane apa ti jira bara yani ka yar sum ripa jiri yarde zantu ɗufajir dukwa kuskure wa kamda yafe tura ya kwa chida ƙalaga bundi ki mya paburni ɗaklaka sutu yar hara nan na ka hyel munta yarku da boni jira boni tu yar dari adi kuliniwa amma kah turamta tun yara kid a ƙalajir tsuwa apatu jira bara yaru yarde zamtu dufa jirwa ka hyel mal akwa laku na ɗak laka ka zi daklaka kayar kida la jir i ka kumande thulayani ya rabbana thulayaru mdazi kala prawa ama kayel namta, Pula kuskure ka hyel namta ka kamande nanta ka hyel yafetun mda ka kumande yafetu mda ka hyel namtu alamburu kasa mbura ɗaklaksa ga mji na ol ol sham ka hyel mau aƙama da ka hyel hara ka mbur kuri duniya lapiya ba yanzu ba ikha dogit a ala kumande sutu mda pula kulini sai dai ka mda godita ikha sintu nya hang bi mouvir an mda ƙa godita ala hyel ni aiya wance mda ade pula su damau ka wance pula antu mda pula amna iku godita alajini ka ƙamande mau, aƙamajiri ya ya rabbana mau aƙamajiri ka ya rabbana mau aƙamamdda ka hyel sinta lamburu suna ɗakku akwa kabur mburu mjina ol ol ola shang ka hyel chigaba kada ka ƙumande mau aƙamda ka ƙamande mau aƙumanda ya rabbana mau aƙamanda. Duniya ni apanika mda yafetu mda mi hara kuskure kaɗu yafe tu amda iki goditi allah yaja ka hyel thar nda ka kamande thar nda ka hyel cigaba kam nda ik godita daga <noise> bundi mda tir nya aha viu tsuwa kagu si hara bayani tsuwa ka hyel thar mda ka kamande thar mda ka hyel naga saa ka ƙamande naga sa'a ka chigaba thah mda kuriwa amma hyel a kuriyari thah na kurwa amma hyel a kuriari <hesitation> ika dogita laga ka hyel thar mda nagode ik goditi kutar kuma ka mya bura ik goditi kutar kuma